<hesitation> Mahazava-dehibe aignin'ôlombelognO zao ai, <hesitation> satria mônko aigny lahitokagna ai, tokagna fogna io <hesitation> donc ai agnisany sarobidy be mihitsy aignin'ôlombelogno satria baoka ai kaof maty atsika ai de efa tsisy raha vita intsony ai, mitovy hoe tsisy dikany raha jiaby namboarigny, <hesitation> zay.